لا انا مو زينة في السباحة ويعني اكثر من مرة كنت يعني اسبح وجربت يعني اعرف لكن مو مو لدرجة اني يعني اقدر اسبح في في العواصف يعني يكون صعب علي